ଭଗ୍ଯାନିକା ମାନେ ଯାବ ରେ କୃତିମା ମାନସ୍ତ ତିଯାରୀ କରିବା କୋ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନତୀ। ଆପନା ଏହା ଖାଈବେ କୀ?। କାଁହୀ କୀ କୀଂବା?। କାଁହୀ କୀ ନୁହୈଂ। ଉତ୍ତର, ଜଦୀ ଏହା ସୁରଖୀତ, ସ୍ଵାସ୍ତକାରୀ ଏବଂ ଜୀଵାଜନ୍ତୂମ କୋ ଛତି ଦେଖନା ଥାଈ। ତାହେଲେ ମୁଝେ ଏହା କୁଛାକୀବା କୋ ଇଚ୍ଛା କରୁଭୀ। ଏହା <hesitation> ପଜ୍ଜସ୍ପୋ କୋ ଇଚ୍ଛା କରୁଭା ଅବସ୍ଯକୋ।